Injé buparé baan irégmé nicaméné duniyehoom tout bo boomé buparé bara gakano usabadoor. Néni ésalo étiiŋ nukano nikano gasabadoor nijahor éni gasumey gubaj tiin nikano gasabador nijoow éni matéñiyé mubaj nikano usabador nijoow Vendredi étiiŋ yara gaseli nikano gasabadoroom nijoow. Gasabadoor go goomé buparé baan irégmé nicaméné néni iparé ikano go nipurul siin nak anusaan nuréhoré siin nak abuñahoom parce que gajuho gatintiiŋ gan bugaan gubuñahé memeek go nikanohulo éém yo écilé néni hon népuur gasabador nak ikano nipuur.